Addariqa al basaddid be ha bar namij jadid al hubas bi nadu software fi telefoni hubas auwalan baʼakid min indi a kofo hanal intanet hanashaba ka yani fog telefoni, kan hakat fi finshan lalalla ahyanan albarnami da bigulu hana shira dadda bishilu minal kofo da hawbi.